عشان أسوي كوب تشاي، أحط الماي في الغلاية، لمان يغلي أصبه في كوب، وأضيف له كيس التشاي، وأخليه ينجع تلات خمس دجايج حسب الجوة اللي تبينها، بعدين ضيفين السكر إذا تحبين أو الحليب.